Woatinii fonii isa mda dertu taani bila hiaman fet. fon kan fuute won at itaat freezer kas ketta fon mal at freezer kas ket shoji hindanu hiajanuu lilla taani dub fon kun dansa yani boriya woat kaate't ilaltet fon sun hihamanne won tokkinen hinqabanuu. duub fon woat tunvenno fet lilla freezer kas kai tunzi ak sunin sirra hiamatenu.